Engka to olokoloq iyya wissengnge macca nomoroq seddi coki e nomoroq dua dongiq kakaq tua nomoroq tellu asu magi wasengngi coki e macca nasabaq narekko lesuroi narekko yacciangngi mala agaga pasti maddeq namparengngi bawang paja napigau yetu agaga e <hesitation> asu magi wasengngi macca asu e paq na mega tau nalengngi tau nalengngi pajjaga bola narekko engka panga-pangai bola na tappa matanrang saddanna asu e tappa na- nalengngi asammengeng punna bola na makkada engka ro pangan nomoroq tellu dongiq kakaq tua magi wasengngi macca nasabaq dongiq kakaq tua e ro maderri le yewa mabbicara nacceriwi ada-ada e narekko engka ipau